oyiro oma dɛ mu ho dimiyan ho dimiyan do ho dimiyan do sirtu oyi a zo yɛ <hesitation> mɛ yi le'a mu to lafiya wo nina un se un tawɛ a wee be han un yɛrɛ un tawɛ a we be han un yɛrɛ an wee nu ho dimiyan aba nucoza bɛrɛ cira le cira lera na a cira nena abe mu a benɛ mu a obiligatuware mu a benɛ o tawɛ a o wee mu a lafiyara o yɛrɛ sinon mubɛ nu'onɲan muɓɛ a benɛ nu'onɲan